<hesitation> kingirighemdule hohe nihongeho kila mwana na naeniche kuvava varirie vaeri vaeriho. Leka dui itera ighenda shule kukulembia kukualuaa imela ulekwo kokula ghenda shule. Thiku ni mpaka nehikejie duo hata kuke shule, kwairima inikwa ndima ni waalimu ghaambia enyi mki naloa vikairimenyi. Ilemba nilekheho kwa vana ni vengi ni kindo kikikeo hizo niweirie shule aralembie. Hiro aghire bahati yakwe miracho thiichinyi kwaku vyaangivo mkwathangana nawe orivo wakunika, wakucheja umanye findo thaejo. Ilemba kana kole angie aghire kindo kuirefo shule kivichwa luwaa kuboni kuye nayanikaghenda nagheshashu. Rua kwalemba kenyi kunalwaa kimetha kuna ghenda.